Italinii ada ishia ada biria taa muzikiat ta sagaleati iyo fashion birii kabdie ishinii party gudio datee kwanzia roman empire lafsun tam ishiat inama wari doine akiii renasasa sobarokio rokoko faa muzikine akii lusiana pabarutia andra bukeli faa sagalene birii nyatie spaghetti af pizza fashion ninen biria familia aminen dum katholikie ishin